malaan naam akasii baree sherea baree gamadaa taa inamaan woat jebii.namayaa habarii woraa ?edee gafeed, habarii midaa bitaa?habarii wor keseeni?akan gafedee akannan woalbarenaa.